Toetra tsy magnam-paharoa agnanan'ny elefanta, izy misy mémoire, be fitadidiana. Ave izy mahay miaraka amin'andiany, miaraka maromaro. Ave izy maventy. Izay no toetra na- tsy manam-paharoa agnanan'ny elefanta.